Mu jaayi ki lemta mu sug nuyi gu mu koo kpaa mu paā kale mura mu yem tuu zonwu mu maa tuya mu maa tuya mu maa tuya mu jaya baa kub je nig, mu beyi guu mu paa kale mura mu yabya muyin ya maa mubu bilu ogwo juaa mu loō beru sin gu sai mu ko pan aā mu yem buture wokkeru da maa yin̄ke wura, ku mu yeaa guu sai mu jaa kumu ma kin be bawa ira bawa turu kin gu sai mu kowa pkaa mu paa kale mura mu na yin kin yiru, na mu woo yilko kum ya mi yi obu jug ā bu kom boro obu unguwuru mu kom wura bu ma ira worōbu ma ira worāima ira wora bāā nugwos nugwos ku leta ko nengsina mu bit kin yilu kum du mu ma yotu ki yebmubura mu ma yota ki yeb mubura mun wod bu wogaa mu ma bu susua mu gambu wong yebba ā da son doo boo saa wong si boa yum wong vaga ki ne si boo bira tikilu see liyitemu seē. Bo ko ma won yilguu bora hen̄ boo wosēn ki wara boo ma’i kan guu da kum sonn̄i, tikul kubu plan- temu guu songa mu yi boo kum billu tikul see boo bira yillu ya boo yeg nu booru butu yadoō bu yeg nna da bu san da bu yan numu roō. Boo saā wong ki nese boo gan wong vagse ki nesi, boo saā noged ku nesi jong nonse bil yelya, bil penya bil ki yemdoro bu kin son̄g sai nguu pad penya, mu baa bu taa boo maā kansi bu nyamē boo yaboo saā nleeomeya bu bobya boo leeguu mendei pad ōko nna da gad nubora da gadro- gad nubod sen bu ōko o loō lom ōra okum ki lemkeya osāa nensi ōgam wongvagi ki nenengsi mu dobbi taa wongbaru ki akin mu wud bi taa wud bi taa wudbi taa boo ko kam bi kitikunu kam koo bu ki sen wogaa mu gam boro kum jum bikitu kum, kam ira, turu kin ki bu kud mu wong sai.